انا مو شخص يتقن السباحة بشكل كبير. يعني أجدر اسبح بشكل جيد في المسبح او البحر الهادئ. لكن في عاصفة بحرية الموضوع يصير اصعب في مثل هالظروف مهما كانت مهارات السباحة وضع بيكون خطير جدًا لازم تكون عندك قدرة عالية للتعامل مع الامواج والرياح واكيد تحتاج مساعدة او أدوات خاصة عشان تظل طافي.